صراحه انا اشغب مي بشكل كبيغ كلش يعني شويه الرياضه تاخذ وقتي لهذا اشغب مي بشكل كبيغ ف مي أنا بشكل يومي ما اعغف بس بس بالقاعه انا اشغب تقريبا لترين ونص تلث التار فقط بوقت الساعه تمرين بالقاعه وباقي اليوم يعني اشغب كميات